Tay am na yenn rab ci yenn rab, fu benn dal danga gis mbooloo ñów fa. Am na sab bu mooy sab. Su kii yee rekk moroomam dina ko fa fekk. Xam nga loolu yàlla moo leen ko may seen xam-xam la. Loolu am ci rab yi. Picc mii tamit noon la. Comme ça nii tay, su nekkee palaas, am na nu muy sabee moroomam ya dinañ xam ne picc maa ngi palaas sàngam <hesitation> mu def fekk fa. Loolu moom nekk na.